نیل کلپرز کا اصلی کام ہے ناخن <hesitation> کو نیٹ اور کلین لُک دینا۔ ہمارے ہاتھ پیر کے نیل اگر بڑے ہو جائیں تو صرف اگلی نہیں بلکہ جرمز اور ڈرٹ بھی چپک جاتے ہیں۔ اب نیل کلپرز لگاتے ہی اگدم پیسز کٹ نکل جاتے ہیں۔ نیل ایجز سموتھ ہو جاتے۔ مطلب نو جگاڑ، نو پین، نتھنگ، اور سنو صرف شیپ سیٹ نہیں کرتے، ہائیجین کا بھی فل کام کرتے۔ ریگولر کلپنگ سے نیل انفیکشن کے چانسز بہت کم ہو جاتے۔ اور ہینڈ پیر اگدم فریش دیکھتے، پورٹیبل بھی رہتا، ٹریول میں پاکٹ میں بھی ڈال لے کے ہم یہاں گھوم سکتے ہیں۔ کبھی مینیکیور یا پیڈیکیور سے بھی پہلے ہم یوز کر سکتے ہیں <hesitation> بیس سیٹ کرنے کے لیے۔ سمجھے ہیں نا نیل کلپرز کا کام صرف کٹنگ کرنا نہیں، اسٹائل اور ہائیجین کا فل پیکیج دیتا، لگایا کٹ کیا اور ہینڈ پیر اگدم مست ریڈی فار شو۔